باش نختار نتعلم اللغة الإيطالية؛ لأن اللغة الإيطالية قريبة جدًا للغة الفرنسية، بتكون سهلة باش نتعلمها فورًا، وباش تكون سهلة نجيدها؛ لأنه كلها بالكاد لغة فرنسية، باش نكون يعني إتقانها ساهل برشا <hesitation> وحتى نحكي بها ساهلة من غير حتى مشاكل، ولا من غير حتى تعقيدات.